Jadi yang kita tau itu <noise> penggunaan kalapa dalam masakan atau dalam makanan itu ada-ada beberapa yang-yang kita tau itu dabu dabu kalapa dabu dabu kalapa itu tong cukur ambe dia pe isi yang putih saja baru tong-tong cukur ambe dia pe putih abis itu tong kase ambe dia pe rampah itu rica karibo deng bawang merah deng tomat giling baru kalapa yang <noise> tadi tong so cukur tu tong kas campur trus ada lagi <noise> ini santan santan itu kaya tong biking ikang ka ayam ka itu tong ambe dia pe santan itu itu tong cukur tong ramas itu dia pe aer pertama itu biasa dong bilang pukat itu tong ambe aer pertama abis itu aer <hesitation> dia pe pukat so ambe <noise> itu abis dia pe aer kedua aer ketiga kalo masih bisa pake lagi tu tong pake dia pe aer keampa trus ada lagi kui onde onde kui onde onde <noise> tu. Kalo dong pake kalapa itu dong cukur dong ambe dia pe putih saja dia pe putih <noise> baru nanti dong kase taruh gula sadiki baru kui onde onde tadi tu dong taruh diatas kalapa kong dong kas campur campur deng kalapa trus ada lagi tu roti coe <noise> roti coe itu kalo dong pake kalapa itu biasa dia pe isi <noise> dia pe isi itu kalapa itu dong ambe dia pe putih lagi dia pe putih dong cukur baru nanti dia pe kalapa pe putih itu dong campur deng gula merah deng gula paser sadiki baru nanti dong kase isi di roti coe itu.